Aike toipogiguoi noke ee aike tapaia omi egu noke kamukana, noke anee ogo noke, egu noke uanu omi ogo noke makui egu noke ee aike urapauomi tee toitoipakegiguine apo. Egu noke ee aike paisi omi, egu noke paake, noke ee aike aiai omi egu mm tee kukutu omi, moi omi, noke ee aike ereu omi, ereu ogo tee aike noke meragu aike moi omi, paisi ogo tee aike meragu, ee nko aike tapaia omi.